إي يلزم ديما المشاركة بالتصويت في الإنتخابات، لأنو هذايا يعني مستقبل ناس مستقبل بلاد، ونحنا مادام عايشين -في بلا- في نفس البلاد، يعني يلزمنا يكون عنا صوت، ويلزم لكل فرد يشارك في الإنتخابات، ويلزم يعطي صوتو، الإنسان اللي يعرف اللي مش يكون يمثلو، ويمثل شعبو، ويوصل له صوتو هذه الحاجات مهمة برشا.